Karazagna raha magneno manjary tindrena misy tadiny le tegna matetiky misy mampiasa amineh aty malôha: gitara fô ankoatran'izegny koà misy ny violon, contre basse, ny basse, <hesitation> vôtavo mota, kaly basse karazagna <hesitation> zava-magneno misy tadiny vita gasy efa ela zegny, valiha.